<noise> jadi yang kita tau sabar sabar untuk tong mencapai <noise> tong pe tujuan itu penting bikiapa kong kita bilang penting karena kalo misalkan tong ada biking sesuatu kaya biking apakah bagitu tong harus sabar kaya tong harus tunggu misalkan tong ada mo butuh orang kong kaya orang itu dia ada dia ada kesibukan kaya sibuk apakah bagitu kong kalu misalkan dia dia suru tong tunggu itu berarti harus tong sabar sabar maksudnya sabar sabar untuk tong tunggu orang itu jadi kalo macam tong so sabar tong so sabar tunggu orang itu kong tong pe maksudnya kaya tong ingin apa tadi tu kaya dia bisa dia bisa jadi bagitu kaya dia bisa apa yang tong mo tunggu dari orang itu kong kong misalkan tong sabar sampe orang itu kaya kase kabar pe torang bagitu itu itu tong pe tong pe kebutuhan ka atau tong pe keperluan apa yang. Tong ingin dari orang itu tadi tu dia bisa tercapai begitu itu yang itu kong <hesitation> itu yang biking kita bilang sabar itu penting tu begitu karena kalo tong butuh seseorang <noise> kaya tong <hesitation> karena kalo tong butuh tong butuh orang itu kong orang itu kaya tunggu tunggu bagitu tong harus sabar untuk mencapai dia pe hasil yang lebih bagus dan <noise> lebih baik.